وحد النهار صاحبي جاب <hesitation> بانتر <hesitation> يظل يشكر في روحو هذا البانتر، أنا أخدم زين أنا خدمت أنا خدمت، ايا قالو صاحبي بنترلي الفاصادة، راني نخطر ثلث أيام ونعاود نرجع. ايا قالو <hesitation> البانتر أنا نخيرك الكولور خطاتك وعليا. ايا كي خطر صاحبي وعاود رجع، رجعت انا وياه نشوفو فالفاصادة، نلقاوه بنترلو الفاصادة تاعو باللون الوردي الفاقع، ايا لقا صاحبي <hesitation> تقلق منو و زعكو و لقا روجو لازم يعاود الفاصادا كومبلي يبنترها.